Hakkunde ɗemngal e miijo ene ɓallondiri no feewi ngati ko hakkille miijoto, hokka ɗemngal, ɗemngal ngal yaltina ko neɗɗo miijii ko.